En 1916, la Rebelión de Pasqua hue'l levanti cravi qu'empulsó l'endependencia d'Irlanda del Reinu Uníu. Entovía ogañoti tié el Reinu Uníu un cachu dela isla d'Irlanda que lo mienta comu Irlanda'l Norti, enque tol mundu que lo osserva dendi huera piensa lo mesmu, los englesis sonin unus zarrias que avían d'estal huera dessa isla i queal al puebru d'Irlanda tranquilu.